Stad, ncèw, makar, fad, zlèm, makwa, tsèradh, nstèmakidh, stuwd, nkula, ègèda stad, ègèda ncèw, ègèda mkarh, ègèda fadh, ègèda zlèm, ègèda makwa, ntsèradh, nstèmakèdh. nstuwdh, nkwula, mkwul'nkwul ncèw'stadh ncèw, makarh, fadh zlèmh, makwah, ntsèradh, nstèmakèdh, ntsuwdh, nkwulah, nkwulnkwul makarh, stadh ncèw, makarh, fadh zlèmh, makwah. ntsèradh, nstèmakèdh, ntsuwdh, nkwulah, nkwulnkwul fadh, stadh ncèw, makarh, fadh zlèmh, makwah, ntsèradh, nstèmakèdh, ntsuwdh, nkwulah, nkwulnkwul zlèmh, stadh ncèw, makarh, fadh zlèmh, makwah Ntsèradh, nstèmakèdh. ntsuwdh. nkwulah, nkwulnkwul makwah,'stadh ncèw, makarh, fadh zlèmh, makwah. ntsèradh, nstèm akèdh, ntsuwdh, nkwulah, nkwulnkwul ntsèradh, stad', ncèw, makar, fad, zlèm, makwa, tsèradh, nstèmakidh, tsuwd, nkwula nkwulnkwul nstèmakèdh, stad', ncèw, makar, fad, zlèm, makwa, tsèradh, nstèmakidh, tsuwd, nkwula nkwulnkwul, ntsuwdh, stad', ncèw, makar, fad, zlèm, makwa, tsèradh, ntsèmakidh, tsuwd, nkwula, nkwulnkwul nkwula ntèmara